Pus kian kiua mjau pugan ntjee porque tanduanan meje pik y cuandu laue matse pus ya nda pu ntjee njuande ganjau y njuande latsjet y tu kun nibiu kun pugan ntjee taui kara ki kapiey kapiey lami de raxi mango kun raxi guayaba para nibiu tamujuban kun kun piloncillo para ke nae ki kauas ya nibiu tajuan y ya nibiu juaygan aveces juaygan y ya nip tamen ntjee pero kue kara pugan y kue kara tajadan y xiau nep taui karadat amadat tsep xijiang madat ljaung stikiuang juande aveces pudat njee ntuns bi kuandu pugan con ganjau nibiu te nda muu kjualp kantau tep ki kante para ke kiy lapup porque si me nip lapup juay y pus mas lamu y biu ganjau te nda ñkiutalung pañ pik lame mpa y ya mas. Lapup biu ntje y para lapup lame ke ndaa mjau sin y no narua pik lai matse porque si kue kara lamu matse kue kara ma nae mas ntje y pus ya nip tamanan y ntun nibiu mejenan taguan pik para tauadan stikiuang y aveces nip lami entonces taudan stakiuang mpe nibiu mjau takin para nda mas nae mjau y no lamujup ntjee y njuande tamanan tamenan raxi stakiuang tauadan njuande tamujuban kara tauin nda ki olla takijidan biu tauin y ya kuandu tauin ya tajadan tapun y njuende y kuandu nda nes nes pu ntjee kun ganjau kuajau tat biu ki nmay ki zorrillo kun nibiu te ndaja ki huesos ljujuly o ljiau nda de nibiu o aveces njaundat. Y ya kun nibiu juaybet biu njee y juande pus ya nip kuajau ruadat meje pik porque meje pik kjuiji ntjee.